أيوة الحياة فعلا تصير معقدة أكثر <hesitation> كل ما تقدمنا في العمل مع الوقت نواجه تحديات أكبر مثل المسؤوليات في العمل والتزامات الأسرة الضغوطات تزيد سواء من المجتمع أو من نفسنا لكن مع كل تجربة نتعلم دروس جديدة ونتطور الحياة تعلمنا كيف نكون أقوى نتكيف مع الضروف.